Ny fomba fikarakarana hôditry mainy, arakaraka ny toe-batana an'olo, ndrekindreky hoe hosôrana menaka, ndreky rano, ndreky ditiditin-draha ohatra hoe manasy lite sy ny namany.